Ku midägi om inemiisi kotsilõ teedäq, sis om tuu, et <hesitation> egäüts näidest om erinev, egäüteh ommaq erineväq mõttõq ja saiaq naid kõiki täpselt sammamuudu üte ühiskonnana mõtlõma ja niimuudu, ma arva, et ei olõq võimalik